seitsemäs päivä kesäkuuta tuhatyhdeksänsataakuusikymmentä kolme Lappajärvi Jousharju vanhaemäntä Miina Jousharju joka nyt tulee seitsemänkymmenenkahdeksan vuoden ikäiseksi ja on elämänsä asunut täällä Lappajärvellä jaa tehän olitte Vetelissä neljä vuotta siinä
joo
Kalliojärven kylässä
joo
mutta eikös se ole se Kalliojärven kylä sehän on aivan tässä Lappajärven rajalla
joo niin se on
no kun te olitte siellä Söyringissä niin kalastiko ne siellä siihen aikaan oliko ne - kalassa kulki ne Söyringin miehet
joo kyllä se kävi kalassa sanottiin sitä niin niitä torppasia sieltä useampikin kävi kalassa siinä järven lahdella
no ei te joutunut sitten sinne
kalaan
niin
ei ei se isäntä kalastanut ollenkaan vaan sitten Hautalan Jaakko siinä naapurissa niin se kalasti kyllä sillä oli verkkoja ja kalasti ja se sai sitten sellaisen erikoisen kalan vähäisen sitten siitä järvestä niin sitä kävi ihmiset katsomassa monikin ja jokainen sanoi niin että nyt Jaakko sai semmoisen kalan että Jaakko taitaa viimeisiään kalastaa ja niin kävi että ei Jaakko enää sitten kovin monia vuosia elänytkään se sai semmoisen erikoisen kalan en minä muista sen nimeä sen kalan
no minkäs näköinen se oli
no se oli semmoinen olevinaan vähän ruman näköinen - ja pitkä niin yhtä paksua mutta se oli heti näin pitkä ainakin se kala se oli sitten laittoi sen siihen sitä kävivät katsomassa monikin ja minä en muista miksi ne sanoi sitä sitten kun se vei sen sinne Nissiin niille jotka sen tunsi kalat paremmin niin kuin siellä Nissinmäillä oli niitä herrasväkeä vaan mikä se oli se mies joka sen nimen tiesi sitten minä en sitä muista ne vain sanoi sitten toiset isännät että se oli saanut ja kun se kalasti niin semmoisen erikoisen kalan ja se kanssa sitten rupesi sairastelemaan että ei se kauan sitten niin kuin pystynyt kalastamaan ja Hautalan kävi kanssa samaten että tiedä - tehdä niin kuin oliko se semmoinen ennuste sille Jaakolle se kala sitä en tiedä
no olikos siellä sellaisia metsämiehiä sitten olettekos te
ei
tuntenut
ei siinä ollut siinä kylässä silloin metsämiehiä vielä kun nyt on niin kauan että ei ne harjoitellut kun ne vain enempi sitä maanviljelystä harjoitteli että ei metsästänyt minä en muista ainakaan että siellä olisi ollut kukaan jolla joka olisi pyssyn kanssa kulkenut
no entäs täällä Jousharjussa sitten
ei täällä ole sitten ketään siinä kun ei minun mieheni metsästänyt ollenkaan ja siinä ei asu sitten toisia kuin tämä jota Annan Kalleksi sanotaan ja se ei metsästä liioin hän on kanssa sairaalloinen mies ja sellainen maanviljelijä vain enää pystynyt maatöihinkään nyt
no minkäs kertokaapas nyt minkälaista se oli noin vanhassa maailmassa se talonelämä noin iltaisinkin syksyllä kun pimeä jo tuli ja mitäs sitä sitten tehtiin
no ne miehet teki sitten rekiä hevostensa perään ja astioita ja ja huonot valot oli öljylamput oli niillä ja ja eihän kaikille tahtonut saada öljyäkään että sitä sai vain elää niin kuin kitumalla takkavalkean ääressä eihän ne kaikki niitäkään osannut sitten tehdä että ne teetti toisellakin vaan jotkut osasi tehdä itse että ne teki vielä toisellekin sitten illoin sitten vaikka päivä oltiin työssä niin miehetkin niin ne vielä sitten nikkaroi

no mitäs ne naiset puuhasi sitten siinä
kehrättiin niitä pellavia niitähän sitä piti vouvata kehrätä vaikka nukuttikin kun oli jossakin ollut niin toisinaan pokattiin rukillakin sitten vain kunnioitettiin rukkia
rupesi pää nyökkymään
joo tahtoi olla vähäsen niin jo niin että meinasi nyökkyä ja pokata pellavia minullekin kerran tehtiin se vaan ei siinä toki ollut paljon enää pellavia häkkyrässä niin yksi velikulta pisti valkean siihen minun pellaviin tappuroihini vaan helpostihan siinä herää sitten
no mitenkäs niitä lehmiä sitten tillattiin vanhaan aikaan minkäslaista se hommaa se oli
no niitähän piti silputtaa ei niitä saanutkaan heinillä tilata niin kuin nyt niillehän piti tehdä silppua iltaa aamua ja vielä päivällä käydä antamassa heiniäkin se olikin paljon toisenlaista kuin nyt eihän nyt tilata kuin kaksi kertaa päivässä niitähän sai iltasilla useinkin silppuja leikata sitten siellä riihellä pimeähämärässä
no mitenkäs niitä silputettiin sitten niitä lehmiä
no nehän silput kasteltiin ja ja sitten niihin niin ne lootiin laitettiin ja jauhoja sekaan syötettiin semmoisista loodista lehmille

no mitenkäs se minkäslaisia ne navetat oli sitten
no ne oli semmoisia sen niin kuin nykyäänkin on - vielä paljon meilläkin on puunavetta vain ja niissä parren laidat puusta ja vaikka minulla ei ole enää kuin yksi lehmä ennen oli ollut kyllä enempi karjaa vain enhän minä voi kantaa vettä että tahdo tuollekaan saada kun on kaivo kaukana

no mitenkäs sinne siellä Söyringissäkin veikös ne sinne ulkoniittyille niitä lehmiä
ei viety - niissä ei viety rengännyt viedä että niitä pidettiin yötä ollenkaan niityillä silloin mutta nyt kun nämä tiet on tullut niin ne ei kuljeta ne aitaa ne jonnekin sinne vähän edemmäksi kuuluu siltä vaan ne sai aina kotiin ne kulki metsässä silloin kun minä olen ollut nyt on niin kauan kuin minä olen siellä ollut
no pitikös sitä paimenessa sitten olla
keväällä keväällä oltiin parilla viikolla opetettiin niin noin oli nuorta karjaa niin ne - sinne lehmiä että ne seurasi ja sitten niitä saitte ruveta hakemaan taas kesän päälle kun ei ne viitsinyt tulla kotiin niitähän joutui hakemaan minäkin tulin lehmänhausta kerran yhtenä yönä kahden aikana kun ei löytynyt lehmiä ja ai vielä eksyin sitten aina meni lähelle Evijärveä sieltä kuului koirien haukkuminen niin minä rupesi epäilemään että kyllä nyt on harhatie edessä ja palasin takaisin ja palasin ihan väärältä kantilta sitten tulin oli iso semmoinen ne sanoi joksikin Konipuroksi sitten kun minä esitin minkälainen paikka se oli niin siinähän minä oli ihmeessä päästä sen puro yli vaan piti vain ajatukset olla että siitä pitää yli päästä muuten ei tule Söyrinkiä kyllä sitä kauan minä oli hukkatiellä siellä

no löytyikös ne lehmät -
ei ei silloin kerralla löytynyt lehmiä
no missäs ne lehmät sitten oli sillä kerralla
ne oli tullut toisen kautta kotiin lehmät ja kun oikein kauan kallaa niitä niin ne rupeaa se kello valehtelemaan korvia sitten niin että ne aina oli kuuluvana sieltä edempää ja minä aina painoin vain edemmäs ja ne oli tullut toisen kautta kotiin niitähän sitä sai hakea kun ei ne viihtynyt kun ne kauaksi meni niin tulla sitten muuten kuin hakemalla ja niin ne haki toiset talotkin se kyllä ne vapaasti metsällä sai silloin olla itikat vaan niinhän nyt on muuttunut kaikki ei ole aitoja eikä saa olla metsässä
no kertoiko ne vanhat ihmiset että olisi niin kuin metsänpeittoon jäänyt joskus lehmä
no en minä tiedä siellä tapahtui kyllä niinkin että niitä jäi mutta kun sattui niin ukonilmakin oli tappanut mentiin en minä mennyt silloin hakemaan lehmiä oli kova ukonilma niin täti lähti sitten kehui että saat sinä olla niityllä minä olin niittämässä niin että hän nyt menee lehmiä hakemaan ja sanottiin Pilukankaaksi sitä niin se oli siihen päässeet siinä oli toinen hakija - sen kanssa niin nousi kova ilma ja joo että he oli siinä ja sitten lähti siitä kun se ilma meni ohi niin oli ollut - Palo-Ellun väen hieho sitten uralla siellä ja kuolleena ukonilma tappanut kyllähän ne sitä olisi saanut hakea vaikka kuinka kauan jossakin ei ne rookannut sitä sanoivat että siinä oli vielä lämmin kun he ja siihen tuli vaan ei se liikkunut enää
no ei teidän karjasta koskaan jäänyt
ei ei jäänyt milloinkaan hukkaan niin no jäi minulta yksi lehmä keväällä vaan sen tuli sen lehmän jalat kipeäksi niin keitettiin meillä oli kahvipannu muka völjyssä sitten kun sitä silloinaikana jo ruukattiin kahvia niin nevalla kiven päällä keitettiin kahvia ja juotiin sitä kahvia siinä enkä minä huomannut katsoakaan niin minulla lehmät lähti kankaalle ja yksi sinne jäi ja sen oli sitten minulle oltiin vihaisiakin vähän iltasella - että kun on niin huoleton minä sanoi eihän minä sitä hoksannut että se nyt sinne kun se jäi sitten hän laski maata kun jalat tuli kipeäksi no sitä meni emäntä sitten - seuraavana päivänä niin se toi sen sitten kappaleen matkaa niin se jäi siltä taas vielä kun ei se päässyt kävelemään niin ja minä sanon niin että no miksi ei te tyttöä tuonut kotiin no se meni hukkaan minä sanoin niinhän se teki minullekin sitten ne lähti hevosen kanssa ja kallasivat sitä että löysivät kyllähän sitä vastusta on kun on ihminen kylässä ei se aina niin kukkaista ole vaan siinähän se menee kun vain kärsii ja on
no mitenkäs olikos siellä käärmeitä siellä päin missä ne teidän lehmät oli
no kyllä siellä niitäkin näki niitäkin sai tappaa vaan en minä Söyringissä niin nähnyt jaa no miksi en nähnyt käärmeitä kerrankin oltiin lehtimetsässä niin kaksi käärmettä oli ja silloin tuli lähtö siitä pusikosta heti ne on niin rumia itikoita pitkiä sattui olemaan että vaan kyllä minä ole ollut vähän väkitukko niitä tappamaan kun vain saan kepin en minä tahdo oikein päästää niitä mihinkään
no muistatteko te että olisi ollut sellaisia vanhat ihmiset kertonut että ne olisi niin kuin käräjiä pitäneet käärmeet
joo kyllä minä sen tiedän sitä puhui isäni että oli vain kun en muista kuka vanha ihminen se oli ollut paimenessa niin oli ollut käärmeitä niin mättäässä näin päät pystyssä ja heti oikein sitten heti paljon ja yksi kiertänyt ympäri sitä mätästä vaan eihän sekään joka sen näki niin ei tohtinut mennä likellekään kun näki semmoisen paljouden että niin vaan ei isä sitä ole nähnyt vaan sitten joku toinen henkilö isälle puhunut sitä minä olen aina pelännyt kun minä olen ollut paimenessa että jos niin sattuisi semmoisen mättään vaan kyllä minä täällä kotona olen käärmeitä nähnyt tullut niin likelle kun minä olen ollut nevalla lehmien kanssa niin istunut mättäällä niin tullut ihan ääreen tuohon noin pitkä luikero ja minä ajattelin että mikä siinä kahisee ja katsoin näin sivulleni no minä sanoin heti että ja mitä pahoja sinä tästä hait ja niin väkitukkoinen oli että siinä oli ihme jos minä sain siitä henkeä pois kun ei minkäänlaista keppiä ollut sitten ihmisellä ja päälle en tohtinut astua kun minä pelkäsin että se pääsee puremaan ja eikä mennyt oli pieni männynnäre sitten siinä nevalla vähän edempänä ja minä sitten sitä nujersin poikki ja katsoin eikä lähtenyt pois sillähän minä sitä sitten rupesin takkuamaan ja aikani takkusin en minä tiedä kuoliko vaan minä sitten painoin sinne rahkeikkoon sinne syvään menemään että kyllä niitä näkee käärmeitä kun ihminen on niin paimenessa kun minä kolme kesää paimensin täällä kun ei ollut aitoja ja piti paimentaa lehmiä niin - niin tuli Nikolaikin minun mieheni sitten sinne nevalle yhtenä pyhänä niin se istui heti joka mättäälle niin minä sanoi älä hyvä ihminen istu että täällä on käärmeitä kehui että joo ei suinkaan niitä nevalla ole ja vähän matkaa mentiin kun lehmät siinä kulki niin piti istua mättäälle niin suuri rötkö siinä mättäällä minä sanoin no eikö niitä ole nevalla kehui että no nyt täytyy uskoa että niitä on että kyllä niitäkin näki
no kertoikos ne vanhat sellaista että se olisi niin kuin luokkia oikein heittänyt -
joo kyllä niin on tapahtunut vaan kun en muista missä se olikaan kun oli menneet kylpemään niin käärme tuli - niin kuin näin pyörimällä tällä lailla ja puri yhtä jalkaa yhtä ihmistä ja kun minä olin rippikoulussakin niin sanottiin Vinkan Vävy-Matin Jaakoksi sitä niin se oli vienyt hevosta sinne rantaan köyteen ja sen veli sitten kertoi siellä koulussa että Jaakko oli nähnyt kyllä käärmeen vaan oli niin vetelää että ei päässyt käärmeen edestä pois ja käärme puri jalkaan sen veli toimitti minä sanoin no eikö se sitten niin aikamies päässyt niin että ei saanut purra kehui että no ei ennättänyt minnekään se tuli niin nopeasti kun se oli avojaloin ja puri sitä että kyllä niitä on tapahtunut nyt ihan niin että minunkin tiedossani ja isä kertoi että siinä sanottiin Paloharjunlaidaksi tuossa kun mennään tuonne Purolaan sieltä minun kotoani niin oli ollut niin suuri käärme joka oli kulkenut että sillä oli ollut oikein niin kuin perunamaa oja siinä - rahkeikossa en minä tiedä sitten kuka sen keitä ne oli ollut jotka sen rookasi että se loppui sen kulku että niitä niinkin suuria on täällä - metsässä ollut
no oletteko te kuullut sellaisesta että olisi ollut sellaisia ihmisiä jotka olisi noin aivan sanalla sanomalla saanut käärmeen pysymään paikallaankin
joo kyllä minä olen ja sitä yritti yksi poika sitten tuolla kun minä olin siellä Vetelissä palvelin siinä Kallioperällä niin mutta niin minä sanoin niin että se ei tottele sinua vaan kehui että isä on näyttänyt sen kumman hänelle ja Oskalle hänen veljelleen sanoi että se sanoi käärmeelle se näin käsillään löi maahan että mitä siellä piilotat itseäsi tule pois ja sanoi se tuli pois sieltä piilostaan ja tuli sen käteen ja se kiersi itsensä siihen ja oli pää pystyssä minä sanoin että nyt sinä valehtelet jos ei ikään ennen niin kehui ei hän sitä valehtele sanoi että niissä se teki ja minä ei usko vieläkään sitä että se on totta vaan niin se poika toimitti sitä vaan kyllä ne sanovat että se oli se Jussilainen ollut semmoinen että se lumosi käärmeen minä en osaa sitä sitten miten sitä - lumottiin
no muistatteko te muita sellaisia jotka olisi
käärmeen lumonnut en minä tiedä muuta kuin se toimitti vain se Kalle että isänsä teki sen siellä Lintupurolla kun minäkin olin siellä työssä niin se toimitti siellä kun minä sanoin että tämä on viheliäinen kytömaa kun täällä tahtoo olla noita käärmeitä niin kehui että joo vaan isä teki yhdelle käärmeelle että se lumosi sen niin että se tuli sen käteen ja sitten toinen tapahtuma oli taas siellä kun minä olin siellä niin oltiin siinä ei nyt kytömaalla kuokittiin niin pojat tuli sanomaan että heitä tulla kyytiin se isäntä se Jussilan Ella niin minä muista minne asti sen piti viedä hevosella niitä kun ne oli siellä vapaussodassa kun oli se vapaussota niin sitten ne ampui siinä kun niillä oli kivääri ja minä sanoin että älkää hyvät ihmiset ampuko että tuota säikähtää pelkää kaikki ne kantoi yritti ampua läpi ja sen märkä kantoi niin eihän se kiväärinluotikaan mennyt siitä läpi no siihen tuli käärme sitten niin ne kehuivat että niin ammunko tuota ja minä ensin hoksannut mitään mikä se oli jota ammunko niin no se sitten yritti ojasta yli iso oja oli niin se kättensä päältä päästi siihen käärmeeseen ja heti katkesi se käärme poikki no vähän aikaa oli niin tuli toinen minä sanoin että - lähtekää viheliäiset nyt - pois tästä ampumasta tässä jäädään ihan käärmeiden keskelle ne ei tykännyt kun ne ampui niin kovilla voimilla siinä ne tuli sitä kohti ihan Koskelan Hanna-vainaja oli avojaloin vielä niin Hanna sanoi että voi jukeli kun pääsisi pois ennen ne häntä puree että minäkin näin sen sen tapahtuman sitten siinä minä tiedä sitten oliko se jokin nousu niillä eli mikä vaan siihen ne tuli
no kertoiko ne vanhat ihmiset sellaista että ne olisi nähnyt sen käärmeen poikivan
joo kyllä ne jotkut kertoi vaan minä en tiedä onko siinä perää että ne pojat on semmoisia että niin käärme puuhun - kiertää itsensä ja sieltä ne pojat putoaa alas vaan sitä en minä tiedä kun ei minä ole nähnyt vaan käärmeenpoikia minä olen nähnyt ja niitä on ollut paljon niitä käärmeenpoikia niitä oli kivirauniossa ja Nikolai niitti ja Jussilan Fiina ja ne kehuivat minulle sitten että voi tule katsomaan kun on niin kuin sisiliskoja mutta ne on käärmeitä ja minä menin sinne katsomaan niin niitä oli siellä kivirauniossa vilisi ja ne oli käärmeenpoikia ei ne ollut sisiliskoja ja minä olen itse nähnyt sitten taas käärmeitä kun minä menin käymään - se Hanhilammeksi sanottiin sitä niin minä ajattelin kun minä siellä seison ja katson niin että ja mikä se on joka noin panee kamalasti ja minä siinä tölläilin kiviraunion luona niin siinä oli pitkiä kötköjä mustia ne oli ja kyllä he oli minulle vihaisia mutta ne pisti itseään sitten sinne kivikkoon ja enhän minä tohtinut olisi niille tehdä mitään kun niitä oli useampi ja ne puhalsi sieltä ne panee kamalalla äänellä sitten kun ne suuttuu ne oli vihaisia että ei niin heitä likelle saa tulla ja sitten minä sitä puhun sitten siinä että miten minun kävi niin yksi sanoi että kun hänkin tuli Tuohimaasta Jussilaan niin siellä Hanhilammella oli kiviaidan vieressä hän näki vaan en minä tohdi sanoa että se voi valehdella kehui että heti pitkä rivi oli käärmeitä - siinä lämmitteli itseään kehui - ja aikamies että ne jäi häneltä tappamatta hän ei tohtinut ruveta tappamaan kun niitä oli monta se on kyllä niin käärmeinen se Hanhilampi että siellä melkein näkee joka päivä kun sinne menee töihin siellähän sitä piti olla Jussilassakin kun minä olin niin töissä että vaan en minä niin nähnyt niitä montaa siltä muulloin kun minä kävin yhtenä pyhänä siellä kun ne minulle puhalsi siellä
no kertoiko ne vanhat sellaista että se se pitää pitää tappaa sitten että käärmeestä ei saa - ei saa kiusata se on aina sitten tapettava jos sitä lyö
joo kyllä ne sanoi aina että sen pitää vaan että siinä on paikka se ei meinaa lakata - liikkumasta vaikka tappaa kuinka hyväksi sen sitä saa kauan tappaa ennen kuin se lakkaa se ainakin jotenkin liikkuu vähän kyllä se on sitten semmoinen elukka ja kyllä minä olen tappanut ei minä tahdo niitä päästää kun minä vain saan johonkin että vaikka ei ole kuin noin pitkä kapula niin aina päähän vouvataan lyödä ei se sitten enää saa mitään kun sitä päähän lyö

olen minä tänä kesänä jo kaksi nähnyt elävää Annassa kävin tässä nyt niin Kallen kanssa siinä oltiin sen kartanolla niin tuli käärme vain sieltä kankaalta siihen niin likelle ja tenavat sen hoksasi ei me nähty kumpikaan sitä sen ne tappoi sen siinä sitten ja se tahtoo noin toisinaan kun minä käyn kun se siinä sitten kedolla makaa että tule tänne istumaan niin minä aina sanon että en minä tule siellä tulee käärmeitä taas tuolta kankaalta vaan se kehui että ei se oli vain sen kulku siinä että ei - niitä nyt enää tule tiedä sitten onko heitä siinä
no puhuikos ne vanhat sellaista että olisi olisi niin kuin valkoista käärmettä nähty
en minä valkoisesta tiedä vaan minä olen nähnyt ihan kuparinvärisen käärmeen ennen kun kotona minä olin vielä tenava niin oli kanoja ja ja sitten äiti sanoi niin että mitä ihmeitä tuo kana hyppyyttää kun toinen olisi ottanut sen siltä ja se oli tämän mittainen vain ihan kuparinvärinen sitten ja isä sitten meni sen kanan perään ja hyppyytti sitä kanaa niin kauan että se joutui pudottamaan sen piti korjata sitten niin kuin sitä nokkaansa paremmin vaan se ei ennättänyt kun isä oli luuta kädessä huusi että se - jäi siihen ja ja heti niin vihainen se käärme että se kiersi itsensä kepin ympäri heti niin kuin nauhan ja - niin en minä tiedä sitten mistä se oli sattunut siihen tulemaan siihen kartanolle ja ne puhuvat että se oli lansmeetari sanonut tuolla kun ne oli jako niin - kalliolla oli ollut sellaisia kuparinvärisiä niitä niin se oli kehunut että niitä tippuu pilvestä että se ottaa pilveen vuoresta en minä tiedä onko siinä sitten edes perää että vuoresta ottaa pilveen ja siitä putoaa sitten maahan vaan niin meillä kävi ainakin että semmoinen käärme oli kanalla vaan valkoista minä en ole nähnyt vain kuparikäärmeen ne kehui että sillä ei ole silmiä vaan kyllä kai ne mahtaa olla silläkin silmät
mistäs ne sen päätteli että sillä ei silmiä olisi
no kun ne ei nähnyt mielestään ne miehet katsoi siinä kepin ympärillä sitä sitten niin meidän toisen tuvan isäntä tuli siihen kun minä kävin sanomassa katsomaan niin ne ei mielestään nähnyt sillä silmiä vaan jos ne oli niin pikkuiset on se vain niin viheliäinen elukka että kyllä minä ainakin sitä vähän inhoan
no tiedättekö että olisi päässyt oikein pahasti puremaan jotakin
joo kyllä on purrut ei se kaukana olekaan se ihminen tuossa Markilla niin se puri tuolla niityllä sitä jalkaan ja rupesi ajettumaan jalka niin että ne olivat ihmeessä ennen kuin pääsivät lääkäriin oksensi niin jo se on semmoinen itikka että puree se kun sen päälle astuu
no kertoiko ne vanhat ihmiset että olisi ollut sellaisia jotka osasi niin kuin parantaa sen käärmeenpureman oikein noin vanhassa maailmassa että ei lääkäriä mutta oikein sellaisia jotka osasi parantaa
jo kyllä niitä oli tässä lähelläkin semmoisia jotka ei rengännyt lääkäriin kun vain se pääsi heti antamaan vastamyrkkyä semmoisia miehiä vanhoja miehiä oli jotka osasivat että ja ennen kun oli tupakkamiehiä niin kuin piippuöljyä oli niin kuin piipussa semmoista ihviä niin kun sitäkin pisti heti niin ei päässyt niin ajettumaan että sai paranemaan ja meidän hevosta puri käärme ja yksi vanha ukko sen sai paranemaan heti ajettui hevonen niin että turposi niin että oli heti niin kuin justiin kuin makkara täynnä
milläs keinoin se sai sen paranemaan
minä en sitä tiedä mitä se laittoi mutta se vain kun se sille hevoselle sitä antoi ja voiteli siitä kohdalta niin se rupesi sulamaan niin että kyllä niitä oli semmoisia viisaita vaan ei sitä rengännyt apteekista hakea mitään silloin eihän ne maan lääkkeitä vain mitä se otti sitten suolaa se ainakin pani siihen veteen
no kertoikos ne vanhat että olisi niin kuin aarniomatoa nähty tai sellaista joka niin kuin aarteen
aarremato
niin
vai en minä tiedä kun ne puhui niistä mutta kun minä en tiedä sitten tarkemmin minkälainen se sitten olisi ollut sitä en minä tiedä kun ei minä ole nähnyt kun minä en olekaan nähnyt minä olen sanonut että minä olen semmoinen moukka että ei minä kaikkia tiedäkään
no mitäs kuulitteko te vanhojen kertovan siitä
joo kuulin minä kertovan vaan kun ei minä tiedä sitä tarkemmin minkälainen se oli muuta vaan minä kuulin että se on sellainen että se kulkee semmoisessa juniossa että niitä on pitkästi oikein kun rookaa semmoista ja jota ne sanoo niin jokin - aarremato eli mikä hän on että se on semmoisessa niin kuin kotelossa ja ne siellä liikkuu ja menee minä en tiedä sitten mitä minkälainen se on
no kertoikos ne että olisi niin kuin aarrevalkeaa nähty täällä päin
joo sitähän vahtasivat kun minä olin palveluksessakin niin kerran yhtenä iltana ne luuli että nyt aarre palaa kun kalamiehet piti valkeaa niin koko yön sitä vahdattiin että siellä nyt palaa aarre minä sanoin että kaikkia te uskotte ja katsotte että olisiko sitä olemassakaan että niitä valkeita semmoisia kehuivat että voi nyt niistä rahoista palaa pois se ruoste että ja vahtasivat sitä ihan melkein koko yön syksykesällä minä kyllä minäkin kävin sitten katsomassa sitä vaan minä sanoin että mitä sitä - johonkin laittanut valkean sinne ja sainkin tietää jälkeenpäin että kalamiehet oli pitänyt valkeaa tiedä sitten missä niitä palaisi
no kertoikos ne vanhat ihmiset niin kuin teidän isännekin - niistä köyhistä vuosista
ei isä tiennyt niistä kun äiti äiti oli vähän vanhempi ja äiti oli tuolla etelässä sitten kun se oli niin niin - köyhästä perheestä niin niitä oli olikohan niitä neljä neljä niitä oli isoisällä niin kuin sillä ukilla neljä lasta niin se lähti etelään lastensa kanssa kun täällä tuli niin köyhä vuosi niin niitä oli täältä ollut kaksi vai kolme perhettä niin äiti toimitti mukavan tapauksen siellä kehui että ei annettu heille yötä olla niin se sanoi että he lähti sitten no sellaiselle joelle ajamaan että siirrettiin toisiin taloihin niin heidän otti semmoinen häkki oli reen päällä semmoinen niin kuin täällä sanotaan rinki semmoinen tiheäpuolainen ja näin korkeat laidat niin sanoi että otti siihen häkin kaiteeseen kiinni ja juoksi siinä sivulla sitten niin noin tuon mittainen ja heti niin vankka mies niin että oikein eikä puhunut yhtä sanaa vaikka kysyttiin mitä niin kehui että se oli - niin kuin se äidin isä meinannut vähän oikein pelätä että mikä tuo on kun oli pitkä matka siitä sitten ajaa hämärässä sitten taloihin ja kun se ei puhunut ne oli sitten puhuneet siinä talossa että
no kertoiko ne sitten ne vanhat että olisi niin kuin kummituisiakin nähty
no kyllä ne niitäkin kertoi ennen vaan minä en ole kummituista nähnyt vaan minun isä on kyllä tavallaan nähnyt vaan ei sitä osaa sanoa oliko se kummituinen tai mikä kun se oli ollut paimenessa täällä niityillä ja niitä oli kolme niitä poikasta ja ne oli ennen vanhaan laittanut pojat semmoisen puukellon taidatte tekin tietää mikä se on puukello
minkäslainen värkki se oli
no se on - noihin mäntyjen väliin laitettu ja semmoinen puu ja siihen sitten laitettu johon semmoinen lautapala vissiin että se sitten paukahteli kun sitä sitten köydellä nyittiin niin kuin ne on pojankepeleet ja semmoisia että niillä pitää olla jokin vehje olla ja ne kulki sitten narulla sitä nykimään ja niillä ollutkaan pojilla sitten mitään narua ne meni yhdestä torpasta sitten hakemaan aina narun ja sieltä oli väki lähtenyt sitten pois kotoa ja ovet lukossa pojat saanutkaan sieltä narua ja niin edellimmäinen meni niin oli sanonut että kyllä siellä ei ole ketään että voi jee sen tähden kun hän näki siellä miehen joka oli paitasillaan ihan valkoinen paita päällä ja katsoo lasista ja ovet oli lukossa no isä kehui sitten että kun se oli tullut - yksi se Kuoppalan Antiksi sanottiin niin tullut takaisin ja sanonut niin että siellä katsoi isä oli sanonut että joo kaksi niitä nyt siellä on ja isä mennyt katsomaan niin isä kehui että hän näki - sitten siitä lasista kun siinä oli yli aidan meni sellaiset puut justiin lasin kohdalta niin jostakin kuljettiin no sinne pihan puolelle niin sanoi se meni kamariin ja - pitkä valkoinen paita päällä ja sukat jalassa myös ja ja ovet lukossa ja katsoi vielä jälkeensä siinä kamarin ovessa kun meni ja Alakuoppalan Jaakoksi sanottiin sitä niin se ei ennättänyt nähdä muuta kuin sen että ovi painui kamarin ovi kiinni ja ne meni sitten niitylle niin takaisin sinne kun niiden piti olla niiden poikien vain siellä päivässä eikä niiden vahdata rengännyt kun oli aidat ympäri vaan ne toi iltasella lehmät sitten kotiin no niitä oli ruvennut pelottamaan se näkynsä ja niin toivat neljän aikana lehmät kotiin isä kehui että he ei tohtinut olla he vei kotiin he toimitti sitten minkälaisen näyn he näki Heikintuvalla miehet ollut niin vihaisia niin että oikein pojille että kun te puhutte tuollaisia turhia ja meni aina jouluun asti sitten ennen se toteutui se poikien näkyi siitä torpasta hirtti poika itsensä sitten jouluaattona ajatella kun se sitten kaavaili niille pojille jo syksyllä kun ne paimensi lehmiä isä sanoi että sitten miehet sanoivat että no kyllä pojat oli oikeassa että se annettiin niille edeltäpäin semmoinen niin kuin joku varjo että ne näki justiin jouluaattona sitten tapahtui se että se poika hirtti itsensä aikamiespoika
no olikos niitä muita niin kuin sellaisia -
isälläkö tietona
niin tai muilla kertoikos ne niitä että olisi muita nähty sellaisia
no en minä tiedä sitä niin miksi ei ne niitä kertonut semmoisia meille tenaville joskus vaan ne näki niitä yksikin isäntä kertoi kun oli meillä yötä että hänen kävi kamalasti tuolla Vimpelin välillä kun hän lähti iltahämärällä siskonsa luokse kävelemään niin kun hänen edellään meni vaimon henki ja se meni niin että - kaati vain liessusi ja sanoi vielä noin ja hän rupesi tavoittamaan sitä ihmistä sitten kun hän niin meni ja ei sitä ihmistä ollut missään vaikka hän kuinka nopeaan meni niin se oli aina saman matka hänestä edellä päin että niin minä äidille sitten sanoin niin että kyllä se puhuu - omiaan pelottaa minua että ei minä tohdi lähteä minnekään sitä tiedä sitten oliko se todellinen tapaus vaan niin se sitä sanoi että se meni ja sanoi ei hän nähnyt kyllä eikä tavannut ja se oli pitkältä seurannut niin kuin siellä edellä minä en ole kummituista nähnyt minä ole ottanut aina selvän kummituisesta että minä olen en ole sitä milloinkaan oikein nähnyt että se kummituinen olisi ollut
no onkos teille tapahtunut sellaista
miksi ei sitä kun minä olin palveluksessa niin jäi silput hakematta niin iltahämärään ja siinä ruukasi olla siinä riihellä aina kaikki jolla ei itsellään ollut riihtä niin ruumiina no minä sitten ajattelin että mitenhän nyt käy että haenko eli ei jonkun piti aamuksi laittaa silput lehmille valmiiksi niin lähdin hakemaan ja nehän sitten piti luuvasta niitä silppuja mennä ottamaan niin hetihän minä putosin takaisin siitä luuvan kynnykseltä lumeen kun valkoinen tuli riihestä ja meni sen luuvan lattian poikki ja minä ajattelin että no nyt minunkin piti nähdä kummituisen ja no minä karkaisin itseni ja nousin takaisin ja menin sinne olkihuoneeseen katsomaan jonne se valkoinen meni niin se oli Jaskan väen kissa istui olkien päällä siellä ja varmasti olisi tullut semmoinen huhu että minä olen nähnyt kummituisen jos niin menin takaisin että niin siinä ne kummituiset sitten on
no puhuikos ne vanhat miehet niin kuin tuollaisesta kirkkomaan väestä että sellaista olisi nähty täälläpäin
no kyllä ne puhui sitä äitikin siitä puhui kerran että niin kirkkomaalla oli vaan ei äiti ole liioin sitten ollut tietoinen sille oli vanhat puhunut että yksi ihminen oli lähtenyt näin yksinäisiltä kyliltä niin kirkolle ja sille oli muka näkynyt valotkin jo kirkolta ja mennyt ja tullut sinne kirkkoon niin kirkossa olikin väkeä mutta kun ne oli semmoista väkeä sitten että ei ne ollut kirkkoväkeä niin sille oli sitten sanottu että heitä nyt päällimmäinen takkisi tuohon ja lähde tiehesi että semmoisia ne puhui en minä tiedä sitten liioin tarkemmin että se pääsi niin varjeltumaan että sinun on täällä paha olla vaan heitä nyt ja niin lähde että se jäi siihen penkkiin se - takki
no kertoikos ne vanhat miehet sitten että olisi niin kuin pohakoita ollut jotka jotka olisi niin kuin tiennyt asioita sellaisia niin kuin hukkaan menneitä tavaroita tai tiennyt mistä joku tauti on karjaan tullut olikos sellaista
no joo kyllä semmoinen on oli käynyt tässä ei kaukana olekaan niin lehmät jäi metsään no että ei löydetty ei mistään ja ne kallasi niitä sitten ja ne ei löytänyt niitä niin lähti käymään sitten jossakin tietäjässä ja se oli tiennyt sanoa että ne on niitä metsä pitää ja sanonut minkälaisella paikalla ne on niin niin ne löytyi sitten ne pääsi irti kun se mies oli sanonut niin että ne pääsee nyt lähtemään että ne pääsee ja ja se - kuoli se ihminen se minulle sitä toimitti kehui että heidän kallattiin lehmiä heti oikein monta päivää eikä löydetty ja sanoi että hänelle sanottiin että käy siellä niin sitten ne tuli pois se oli sanonut heti että ne tänä päivänä pääsee sieltä lähtemään että ne on ollut niin kuin metsä pitänyt onko heitä sitten semmoisiakin tapauksia minä en tiedä pitääkö metsä mutta niin se kertoi

no kertoikos ne sellaista että olisi ihmistäkin pitänyt metsä joskus
joo tuolla Reisjärvellä pikkuinen tyttö lähtenyt aamusella niin veljelleen sanonut että tule sinäkin että mennään vaan minä en nyt muista enää kun ne kertoi että mihin se oli että mennään - niin kuin käymään ja tyttö oli monta päivää hukassa ja kehunut sille veljelleen kun tuli sitten että niin miksi et sinä tullut että kun hän oli ja odotti ja et tullut ja kallattiin väkijoukolla eikä löydetty ja oli kehunut että kukonlaulukin kuului aina hänelle missä se sitten oli se tyttö nyt on jo useampi vuosi voi nyt on ainakin kymmenen toistakymmentä vuotta kun se tapahtui siinä oli ollut vähän semmoista heikompaa se elämä ja moitittiin että kun oli liian paljon lapsia niin näytettiin että yksi oli sitten hukassa sitä väkijoukko haki monta päivää ja se oli jo - vähän vanhanlainen jotakin yhdeksän vuoden vanha niin oli kertonut vain että hän kuuli kukonlaulunkin ja tuli kotiinsa sitten ja pikkuinen pajunippu oli ollut sillä ja istunut silloille siinä sitten istui ja niin ei ollut sitten oli haettu lääkäri kun se siihen ilmaantui niin ei lääkäri antanut antaa sille syödä oli sanonut että se on liian paljon rasittunut niin vähän vain sai antaa ja sitten se oli mennyt niin justiin kuin olisi kuollut sitten kun se kotiin tuli kun se oli monta vuorokautta että mikäs sitä elätti ja sitä minun enoni emäntä puhui vielä kun se sinne meni sinne Reisjärvelle kun sen tyttö oli siellä niin kehui että se oli justiin silloin viikolla se tyttö tullut kotiinsa

no olikos niitä sellaisia parantajia jotka osasi osasi noin parantaa sitten niin kuin ihmisiä ja
joo oli kyllä se oli se jossa minä olin tässä Jussilassa palveluksessa niin se isäntä paransi se paransi kun oli jostakin noin niin kuin sanotaan että loukannut itseään ja siitä jotakin ottanut noin sitten että se rupesi siitä rupeaa kasvattamaan ja niin niin se paransi
tulitteko te tietämään millä keinoin se paransi niitä sitten
joo kyllä minä tulin kun minä hain sille vettäkin kävin hakemassa kun se ei itse pystynyt niin tahtoi minua että käy hakemassa vettä määräpaikasta mistä se sanoi niin minä hain vettä silloin ja se laittoi sitten siihen veteen ja sillä vedellä pesi ja se parani sitten kun tiesi vain sanoa paikan missähän ne on loukannut itsensä
no minkäslaisesta paikasta sitä vettä piti hakea sitten
minä hain lähteestä lähteestä vettä vaan kun minun piti sen ostaa kun minä olin palveluksessa siinä ja se ei pystynyt itse hakemaan minä kävin hakemassa sitten sille vettä ja minähän pelkäsin sitten kun sitä vettä hain no että minut vie pöykärit siellä
kertokaapas nyt vähän minkälainen paikka se oli ja miten te sitä vettä
minä otin vain oikein sitä sieltä sellaisella pienellä astialla siihen isompaan astiaan otin sitten ja niin monta kertaa kun hän sanoi että ottaa sitä niin minä niin monesti otin ja ja toin sen veden sille vaan enhän minä sitten tiedä mitä hän laittoi siihen ja se pesi sillä vedellä ja minä taas vein takaisin siihen samaan paikkaan sen sitten sen veden ja se tapahtui tästä tästä oli yksi poika joka tööttäsi talikolla jalkaansa tästä kylästä ja se tuli sinne sitten ja eihän se parantunut siihen tuli niin kova semmoinen kuume ja mikä häneen tuli ja ei parantunut ja niin se vei sitten niin tuli sinne sitten isänsä toi hevosella ja se pesi sen jalan ja niin rupesi jalka kuivamaan ja paranemaan

vai on Helki seurannut silputtamisen kyllä minä
no kuulkaa niistä kertoiko ne niistä pöykäreistä että sellaisia olisi ollut ne vanhat ihmiset
no kyllä ne vähän aina tukki puhumaan niistä ja meitä nuorempia vähän sitten pelottivatkin sillä että me olisi jotakin pelättykin ja
no - milloin ne sitten aina niin kuin kertoi mikäs se oli sitten se
se oli iltasella sitten - ne miehiä tuli isompi joukko niin ne tiesi toinen paremmin kuin toinen ne aina sitten jostakin kertoi semmoisia kummituisjuttuja niissähän se ilta meni kuunnellessakin
no sitten kun te olitte pieni tyttö niin se sitten vähän niin kuin pelotti
no mitenkäs se pelotti pahoinkin ei olisi iltasella tohtinut mennä uloskaan ei millään vaan piti olla aina joku sitten viemässä semmoista se oli kun ne tukki puhumaan vähän liikoja
no missäs niitä pöykäreitä sitten niiden vanhojen ihmisten puheiden mukaan piti olla
no en minä tiedä kun ei ne oikein niitä itse nähnyt kun ne puhui aina toisten puheita niin sitä ei tiedä sitten missä ne oli viime loppujen lopuksi kun kuulin minä semmoista kun minä olin Söyringissä kun ne puhuvat että nuoret hommasi niin että he menee niin kuin jonnekin riiheen tanssimaan tai luuvaan niin siellä oli ollut sika kun se oli uutta vuotta vasten niin eihän siellä sitten ollut ollut sikaa mitäs siellä sikaa oli mutta niiden ei annettu siihen tulla niin että ne ei mennyt sitten kun siellä oli sika
no olikos niillä vanhoilla sellaista niin kuin taikaa että sitä voisi niin kuin sulhasensa niin kuin tyttökin etukäteen nähdä jollakin - jollakin keinolla
miksi ei sitä konstailtu kaikkia kun toiset toimitti niin sitten hullaannuttiin kun minäkin olin sellainen hunsvotti niin lähdettiin -- tuota juhannusta vasten sitten iltasella aattoiltana niin veräjiin koskemaan niin kun semmoisiin kun oli joka paikassa aidat niin lähdettiin että niin kuin yhdeksään veräjään koska niin sitten tulee se tuleva sulhanen vastaan mutta eihän se meidän onnistunut kun niitä tuli sitten ihmisiä vastaan meidän täytyi palata takaisin että kaikkia sitä konstailtiin semmoistahan se on ollut tuo nuoren ihmisenkin elämä ennenkin
no olikos sitä muita sellaisia millä niin kuin eteenpäin olisi muka -
nähnyt tulevaa elämää no en minä tiedä minä en ollut miksi ei jotkut toiset aina konstaillut kaikkia vaan minä en ollut joukossa minä viitsinyt kun minä vähän aina epäilin että ei sitä minkäänlaista tulopuolta tule
no kertokaapas nyt sitten niistä vanhanajan naittajaisista minkäslaiset mitenkäs niitä naittajaisia pidettiin sitten vanhaan
no ne oli nyt niin yksinkertaiset että eihän ne kun ne silloin kuulutusten aikana ne piti ne sitten ja sitten taas oli kun vihittiin niin häät ja ne oli vain niin semmoisia että ei ne oli oikein soittajat vain oli ne - haitarinsoittajat niissä ei niissä ollut mitään semmoisia parempia

no mitenkäs sitä nyt sitten noin vanhassa maailmassa ne nuoret yhteen meni minkäslaista se oli se riiuuhomma silloin
no se oli niin monipuolista niin että kun siinä meidän - Söyringin kylässäkin yhdellä tytöllä oli seuralainen niin että se oli oikein jo vuosikaupalla ja oli vielä lauantai-iltanakin siellä ja ja sitten oli olikohan se pyhäiltana minä en sitä niin tarkemmin muista niin sitten me oltiin jo halkoja piti olla hakkaamassa minäkin olin sitten latomassa kun miehet niitä hakkasi niin minä tulin sieltä sitten niin sanoi se ihminen sitten että et usko kun se kävi jo nyt rovastissa niin no minä sanoin nyt sinä puhut omiasi kehui sitten ihan selvästi se kävi ja perjantaina kävi sitten rovastissa jo toisen kanssa käymässä kuulutuskirjan haussa ja sieltä lähti - lauantai-iltana oli siinä kylässä yötä se kehui että nyt se on mennyttä ja niin mentiin kirkolle - kuuntelemaan että kuulutetaankos sen poika ja niin kuulutettiin kirkossa niin se meni tuo vaikka niiden kanssa seurustelit ei ne ollut sen parempaa uskovan niitä
no mitenkäs sitä käytiinkös sitä niin kuin kopistelemassa
no eihän ne muuten ne kopistelihan ne kun sisälle niin tulijat niin kuin käymään niin ei ne näin niin kuin nyt kuljetaan noin autojen kanssa ja niin
no kertokaapas nyt vähän sitä minkälaista se oli kun ne pojat kävi kopistelemassa
no se oli semmoista että niille avattiin ovi mutta poishan ne sai lähteä eihän ne tykännyt olla
tulikos niitä oikein niin kuin isommalla joukolla
useampikin sattui noin toisinaan että niitä kävi useampi eihän ne yksin niin tullutkaan silloinaikana kun minä olen ollut ainakin siinä kylässä kun siinä oli niitä paljon niin niitähän kävi omankyläisiä heti useampi aina sattumalta eikä ne kauaa ollut ne - piti käydä jokaisen - huoneessa kun oltiin noin niin kuin aitassa nukuttiin ja jossakin niin samana lauantaina että se oli vain sellaista huumoria
no mitenkäs siitä siitä sitten siitä naimisiinmenosta sovittiin olikos sitä niin kuin sellainen puhemies sitten vai
en minä tiedä ainakaan minun kohdallani ollut itse hän puhui vaan ennen oli kyllä siinä Söyringissäkin sanottiin Heikkilän Matiksi kun se otti emännän niin kyllä se puhemiehen kanssa lähti alkuun ensin ja sitten kun tuli sieltä sen emäntänsä kotoa niin sitten ampuivat komeasti kun tulivat sinne Söyrinkiin sitten kun niiden naittajaisia hypittiin kun säikäyttivät vielä meidät kun se oli Hautala poliisina silloin niin poliisihan ampui niin tuliaisia komeasti että
no tiedättekö että - sille puhemiehelle olisi ollut jotakin erityistä palkkaa sitten annettava
no niin ne sitä sanoi en tiedä sitten minkä verran sille annettiin ja ne sanoivat että - tavattiin antaa sitten sille

no mitenkäs sitten vanhassa maailmassa noin kun lapsia syntyi niin missäs sitä sitten käytiin
ei missään ei missään ne käynyt kun ei sitä ollutkaan mitään tällaista tarkastusta ja monikin sai yksinään että ei tiennyt kukaan niin että on pikkuista onnistui yksinään saada ja tämä Lappajärven lukkarikin niin isä kehui että he asui sen taloa arenteerillä niin emäntä oli yöllä saanut pikkuisia ja sitten lukkari haki väkeä aamusella sitten niin kahville oli laittanut kahvit että heillä on pikkuvauva itse lukkari oli siellä apuna oli kehunut että kahden se oli laitettukin niin sitä otetaan kahden vastaankin väille vain ei kukaan tiennyt mitään
no tapasiko sitä olla noin kyläkunnassa sellainen naisihminen jota tavallisesti haettiin apuun
joo minun äitiäkin haettiin monta kertaa yölläkin apuun äitihän oli täälläkin kun tämä - emäntä sai tuon - pojan joka ajaa tuolla se oli matkassa melkein aina eihän sitä lääkäriä - silloinaikana niin tavattu hakea eikä mitään sairaalaan viety joka ei vain tullut niin heikoksi että joutui
no kuinkas kauan sitä noin vanhassa maailmassa pirtissä oltiin sitten
no - ne oli varojensa mukaan ei muuta - minun äitikään ole kuin neljä päivää niin sitten jo rupesi tekemään askareitaan kun minäkin olin niin kelvoton että en saanut tehdyksi niin hän joutui itse laittamaan vain lehmät ja ja sitten taas tarvoset oli niin että ne oli heti viikoittain vaan sitten kun sieltä kerran kamaristaan lähti niin piti pystyä joka työhön että kun se oli aikansa levännyt jos kerran parani niin semmoista se on ollut ennen en minä tiedä ei suinkaan ne nytkään taida joutaa niin huilaamaan vaan se vain että ne on tuolla ensin tuolla neuvolassa ei kun siellä sairaalassa vaan eihän niitä pidetä sielläkään kuin määränsä

no me siitä talonelämästä jo puhuttiin vähän mutta eikös se ollut se riihityö sellaista kovanmoista työtä - oikein noin vanhassa maailmassa
no kyllä se oli vain niin semmoista että sitä ei ei ollenkaan minä usko viitsisi enää nämä nuorempi kansa sitten puidakaan niitä kun minäkin olin palveluksessa niin kun niitä tuli kuinka viidellä riihellä oltiin ruisriihellä ja väkeä vähän - oli ja ja sitten niin olihan niin ne kolmen riihen elot niitä kauroja ja koneet jo pyöri sitten kun niin ne puitiin niin oli niitä kauroja siinä talossa siellä Söyringissä niin toisella riihellä oli jo koneet ja meidän sitten oli sen talon jo - kaurariihi kuivattu ja minäkin olisin jo - laskenut ne elot menemään koneessa mutta eipäs puitiin vain ja oli niin lyhyt väli että ei muuta kuin koneen mitä olisi siirtänyt niin olisi ollut sitten siinä riihellä vaan ei hän ei sotke eloja että niin puimalla ne piti kaikki laittaa toisinaanhan sitä sitten jo joutui kun oikein noin niin oli huonolähtöisiä niin haettiin naapurien riiheltä sitten rautavarsta jossa oli rautainen se että jolla lyötiin että se särkee paremmin
no kertokaapas nyt oikein alusta pitäen miten se miten se vanhanajan riihihomma kävi mitäs siinä niin kuin
niin en minä tiedä siinä ollut muuta kuin ne elot laitettiin sinne riiheen ja ja kuivattiin niitä sitten ja monesti kävi niin että kun niitä kuivattiin ne ei tahtonut kuivaa pudotettiin alas sieltä parsilta ja uudestaan ahdettiin niin sitten se kuivui paremmin ja niitä piti sitten puida kun ne saatiin kuivaksi niin luuvassahan niitä puitiin ja sitten viskuroida ne oli sellainen tomumylly jolla sitten viskuroitiin ne niin ja ei kaikissa ollut sitäkään pohtimilla - tuuleutettiin kun tuuli se oli niin vaivalloista se työnteko kun ei sitä paremmasta tiedetty semmoista se oli kun ei ihmiset ollut tietopuolisia niin kuin on nykyään
no mikäs riihi oli niin kuin pahin puida
no ohrariihtä minä moitin aina se oli ohrariihi niin vastahakoinen kun siinä oli niitä vihneitä eihän sinne tahtonut tulla päivämieheksikään riiheen kukaan kun me tytöt ruvettiin vuoroamaan toisiamme eikös sitä tyhmä ihminen piikana on ja vuoroaa sitten työväkeä taloon minäkin olin silloin kun jaa en minä teille ole kertonut sitä kun minä hänelle kerroin että kun ensimmäisen auton minä olen nähnyt niin minä olen ollut riihellä ohrariihellä olin vielä Jaskan väillä niin Musu toi sitten se oli Ruotsalaisesta se emäntä kotoisin niin se toi meille sinne kahvia ja ja lähtee pois niin jättää kahvinsa -- kamppeensa sinne tielle ja tulee ja näille lyö kättä että voi tulkaa katsomaan kun pirua tulee ei ole päätä isäntä kehui se Jaska että mitä sinä taas hullailet no toinen vahvistaa sanansa ja sanoi tulkaa nopeasti no me mentiin katsomaan niin pieni kone menee tiellä ja ei hevosta ollut vetämässä ollenkaan ja sitten on - yli kuudenkymmenen vuoden kun se Pietasaaresta tuli tänne - näin syksyllä kun riihiä puitiin niin Lappajärven käräjille oli jotakin herroja ja nehän pelkäsi hevosetkin sitä sitten niin että kun oli likellä köydessä niin nehän niin pyyhkäisi niin että köydet petti ja kaikki ja semmoinen tiellä meni
no minkä takia se ohrariihi sitten oli niin paha puida
no kun se oli siinä oli niitä vihneitä kun ei niitä tahtonut kun ne aina miehet sitten oli vihaisia että tytöt taas puinut löyhästi kun on tuollaisia -- niin noissa ohrissa ne piti puida niin että ne katkesi pois ne vihneet siitä jyvästä niin lyhyeksi
miksi ne sanoi niitä ne vanhat miehet että niihin jää sellaisia
häntiä
eikös ne ollut sellaisia häntäperseitä
justiin vaan en viitsinyt niin sanoa sanoa rumasti että häntäperseitä että pitää lyödä lujasti että ne katkeaa pois siinähän olikin kova pänttääminen kyllä sitä vaivalla tehtiin tuota työtä
no mitenkäs te kerrotte että kun se isäntä oli siellä yhdessä talossa niin sairainen niin te joudutte myllyssä kulkemaan
joo
no missäs te kuljitte sitten myllyssä
se oli aina siellä Karvalassa tuolla Lappajärven Ylipäässä niin siellä oli mylly niin minä siellä sitten kävin sanottiin tuoksi niin mikäs Karvalan mylly se oli nimeltään kun vielä niin isoja säkkejä laittoivat minulle sitten että minä olin niin - kelvoton että en minä niitä jaksanut kantaa niin siellä oli sitten miehiä myllyllä niin ne käski viedä terveyksiä että ei saa niin paljoa laittaa jyviä säkkiin että ei mylläri jaksa niitä kantaa joka myllylle tulee minä kävin monesti kun ei se pystynyt sen piti lähteä ja tuli tupaan ja sanoi että kyllä hän ei nyt tohdi lähteä että että pane päällesi ja lähde sinä
no minkäslaista se siellä myllyllä oli sitten pitikös siellä vuoroa
odottaa joo piti vuoroa odottaa ja minäkin olin sitten yhtenä päivänä oli jo niin minun edellä niin paljon niin olin siellä sitten ja iltasella myöhällä sitten pääsin lähtemään ja siinä oli sitten jo myllyn - laitettiin jo niin kuin seisomaan että ei enää käytetty vaan siinä oli tuttu ryynikoneenkäyttäjä niin sanoi että no ei sitä viitsi noin vähän jättää että - missä sinä täällä yötä olet niin kun sinulla on hevonen niin se sitten käytti ne loppuun ja se pääsi se mylläri kotiinsa siinä hevosessa sitten tulemaan niin se vielä sanoi että hän ajaa nyt sitten niin minä sanoin no aja vain sen oli olisikohan se ollut pari kilometriä sen myllärin kotiin sanoi onko sinulla minkälainen hevonen minä sanoin no kyllä sillä kulkemaan pääsee se ei arvannutkaan se - kinnasi suitsia lujalle niin voi jee kun meitä vietiin kehui että nyt hän sanoo kun ne kehuu hevosiaan täällä myllyllä niin nyt hän sanoo niin että ottakaapas sen hevosen suitsiin kiinni se ei olisi varsin niin kovaa tullut kun se olisi ymmärtänyt päästää ne suitset löyhälle vaan kun se kinnas niin sen hullummasti se meni kehui sitten minulle että kyllä se on kova sinun mennä nyt Söyrinkiin asti kun on ihan pimeä minä sanoin en minä ainakaan pelkää kun vain hevonen tiellä pysyy no sitten hevonen eksyi järvellä meni väärään tietä minä makasin lämpöisten jauhojen päällä sitten vaikka oli talviaika niin ei minulla kylmä ollut yhtään vaan sitten minä nousin siitä katsomaan että minne ihmeelle se meni että kun oli reki käännetty syrjälleen sitten niin tuli tarvosten rapakuopalle no siellähän sai kummia ajatella että minne täältä käännät nyt sitten yöllä